<hesitation> in hɛɛ ni he inceŋ, here e iram, inee ti inyeme oya e iram ke te tɔnniyir, inceŋ imee ingui in ba yir ete ke kaw iram nwete ri uhɛɛ enai ocuuwennai ki shai abai, inte ke lkaw agui uaakpa, mike kaw agotamai nike kaw ihwi. be shok eyɔk eyɔk ni ohɛɛ etɔi ocuu ete ke shai akupe oshinkafa tɔ iyo iujɛɛ inte ke shai akapi iyee inte ke shai akapi iyee oshinkafa abom kaw ni abɔk, idak, abom akwa ibole, abom ehaa, abom akaw ni ibɔk. to be sha ahaa oshin ka fa ni uhɛɛ etɔi ebom enaa, ebom edosha, bik ajee ayɔk uhee etɔhwele, utɔrɔƙ abom ni egbota, abom haka agbotibɔ akwai ugow ubehe esha akokote, acee ete ke gbota incdhane anɛkee vgaice, in ceghananoi ka kɔɔ ubin obehe ugɔw, aba ba aher imbɔɔ ba aher ugɔw hano ni agbohe ni atuk ubin ehwɛba atuk ubin ehwe uhwɛɛ. <hesitation> eturai abom, abom ehidee ta shashibɔ acek ioshinkata e imbɔɔ ni uhɛɛ ehide, abom ebɔ sha kaw ni our, imbɔɔ acek ni uhɛɛ ukow, tɔŋ uba uhɛɛ ukow niyɔ nyin abom dak anyibɔ acek oshinkafa, abom ebɔk ni uhɛɛ ekow ni yɔɔ hwei duk imbɔɔ ni acɛkki. bik acek ushinkafahanoo amaani ba a per, aceisha ceera ababɔ niaei aceera ababɔp ni aei aba anyii ni aei aba aytehe ishikafahano ukor bik ujee ukor imbɔɔ aya atuk ni abuhu ni ashɔrke bik ashɔrke bik she shai elea, sha gbik ushinka fahano eyee shu kor aba anun ni ashek ohɛɛ ale abom bik shu shek shu utaa iŋo shu gbiik utuk mi ugba ni shikpihe uyedee eino shi shikpa ushinkafahano ni utuk ama ni abana ashikpa ke piu ni ushurke idaa inogu nɛnɛ utukni ela, iŋo bik unɛnɛ utuk ni elaa idaa bik ja hwua, iyoo ukushu utukke ni eshingino obuk. Ukɔ ujee utukke ni eshiŋ amɛi abik ashuk, iŋoo ujee utɛhɛ ni unom ni aai unom, iŋo bik ujee utɛhɛ aai unom bik haa gu ubemeŋo ni aai unom udok onyoo ushiike aŋŋiye sha ai ugbak ba hai ugale shin kafahano ukorke kan bik ukorke iŋo ushɔk ko iŋo ukɔɔ ujee ni aner eshɔno ni injin, bik ujɛɛ shunu ukɔɔ ujeen abom ka shɔn ni obɔk, iŋo bik ushong ni obɔkko ni otui ni ushɔŋ, iŋo utaa ni ushur atuk ni itak ni ashatehe ashar ashar ashar ashar niagbeshihe, ujɛɛ akoko eintesha ka shar ni agbesha ahekpe ugbak ni ahɛwɛ ni agbeshihe shu idak ujɛɛ ishinka fa dak uwur ko jaija da ja jar ga atunni ni agbeshe ejinŋe bik amaa iŋgweno bik shu shekka iŋo utuk ni amɛ ni elaa ino bik utuk ame ni ela ni ushɔk ushinkafahano eiŋo shu shekka utukke ni ela, inteke yeshiye ni igee ɛti shaha ni inturanci, ɛti ka kpea uboiling, tɔ iyɔɔ ituk ke hɛɛ efi shaha ni inturanci eti ka kpea uboiling, to iyoo ituk ke hɛɛ efi ke etukke ni ela ni ushikpihe, iyee shu uboiling ni ushikphe iŋo bik ushikpaa je amaa iyo ushuhe iŋo bik ushuhe ni uwak iteihanoi utuhe, iŋo bik uwak itɛila noi utuhe ni utuk acei ni utuk abin agbokpi bik ujee umaa ni utuk amei. Iŋo unena ushinkafai ku sake atukkini amehano ni ba ushek bik a ba abee ni ahɔa amɛi ino ubanga eaa ni ugoo udur bee, eaa be dur, ocuha ino ushed ubui alea e iyo tubeeye, ino ujee ushu ubin alea eiyo shu shek ni ugasha ni utuk agwee eino ni iyo ule bik ushego ni vcei usher ubinneno ki dokino ni ucirka adakko ni udakk ulee ushur. ino bik usho ni anwe uhute agwee eino ni imboo ale. uyir ete nyom ke kaw ushinkafa mike shek nike etaa ubinye e imee shin shuwa ni aneke eimbɔɔ sha aba anene oye ete ashɛ, imee in bea imbɔɔ bik ajebo imee ni abema ashui ugomnati ete ni imboo asher ni aii inte ni obee ahsa, haa hee eti ajawintu icibi, agber anyi ni ahee sha ahashinte icibi a dubu atɔ, efi iyee shin icibi inte hai bea icibi ba. abom eti sha hai inte adubu ishɔk etar, abom a ai icibi haa ehwennibo ubinneye shu shoni osohoi ba. bik ga gyea umi bik ahee eti mbo atura icibi eti akokihinte icibi bik inyi ni obɔk abom ke shine ejee icibi hano ba. bik ahee eti incenhanei ee ke ejee jee edee ulai ketui icok ete, ke tua atakada eti ke bik ke kpea ubinanei. Ama keshine ejee ubinba amma ubinye eime shin in bema ashui ni inyime agomnati ete abonete ma agoo ke sheyir ni ude udee eteme usheniye iŋo bik utɔŋ ode shucek, iŋo shu ujee ko mi hee adaka ashi idee, amma ni inte meeghane udee usheye ubinanei ukpome ni akele iŋo shu shokka ni ihɔca shu weeŋo ukpii uitoŋ ujeŋo har kui ovee utɔn ujeeŋo jikpa tɔŋ ujeeyo ukube uddee usheye igaw ehehe ame ke sheyir ni ame ni itew ni inenshecek, eneŋŋecɛk, udui e imbɔɔ ku korke ni inoshe ni idoi ame asho ni noshe amee ashekɔ iyɔɔ ituk imee ni aaaŋi ms ajee mani atew shoce, ime ni ashni enyime agomnati e inte ma jawinte amɛ nike dok amɛ nike ekpekpe ni aei nike hwa. etarke ke sheyir ni eneŋ oneke bik ayai takamame ni oshɔɔ odee otekpete, keni abei aei o ugɔw ka hɛe ɛti aɛi o ugow asibiti, aei o ugowhano abe anyikinte. Ke she egoo iban nike dok umbɔɔ ajininte ni ke eneke cii, doma unyom bik ayai incɛŋhanei inte kenene etuk ni ikar, bik utuk ni kar, ikarke nyom maa udee usheye shu nɛnɛ utuk ni idoo ajɔɔ ahwei, bik u kafi ido uje ujee ayokii enɛŋŋo o ugɔkpe shu sho unera acei ni odee. iyɔɔ ituk imee ni ashui nyime agomnati ma jee naa adosho idee okanye metene ni a jawinte aei o ogɔw mike edok eneŋ a aishi ogow ke hwa tnai imeshi in hɛɛ bik a bea anyikiwinte ma nyikinte ni oyabu obe uyabu obe shu kaw, kuma bik ajee anyikininte ni uyabu obehamo, ma tukke ni aba otew nouba unyi ni obbe anersha agɔŋ e imbɔɔ sha sher, imbɔɔ aner sha agɔŋhano imbɔɔ shiga gashihee uyabii obehano mihi imbɔɔ alehe, abom ga tuhe ajee ni egoshiha in anɛpinte ni aei uyabu obei bik ujea abai shu nyi ni otew shunu ugani ecei, shu jee abuhu ahwei ko abuhu atar, ko abuhu okow iyee anyi. Amma shu ugɔno ɛti imbɔɔ a jeehee uturnkaza, tɔ inced inte haa ejɛɛyir iyɔɔ ituk imee ni ashui inyime agounati nima agɔ inyime sha jawintee uyabuu obee, inyom asho utaiki, inteke yasha iyee ɛti uyabuu obee, ma ba tukke ni ubaye ni otew ma jihe ni uɛre ni ma tabatar ahwen asha abuhu ashɔk, agasa kowano ungwa wato ogaw ni otew imbɔɔ ajee ni agasha. ko be nyaa adok eimbɔɔ ko be nyaa adok eimbɔɔ, amma inyime ja nɛnɛɛ tukke ni ahidei hɔɔ, ahidei shiga ahɔi eimbɔɔ aner ecer olocal government ni agashihe ni alehe niga kafin shu jee anyi ni inte bu nyi kepiu oshui imeshim bera ashui ni inyime agounati ma vii ubin anahanoi ma yipinte ni udee kuma ushe dak utuk ma gɔɔ ananna acee ete nima yikinte amin.